Fahameloan̈a ndraiky zan̈y, a-an̈aty jerinakà vônaloan̈y, an̈ao meloko mare in̈y, an̈ao meloko mare in̈y zen̈y karàha miôva jiàby sôran̈ao an̈atiny degre fara-tampon̈y zen̈y karàha te hamon̈o olo àby an̈ao ndraindraiky aminany in̈y, vokatry ny ataon'olo amin-ten̈a zen̈y tsy mifan̈araka amy raha netitreretin-ten̈a.